انا ما عمري ما زرت الصحراء تاع الدزاير شاتين شاتين نرحو لصحرا شاتين نرح لجنات نروح <hesitation> لإليزي لتندوف تامراست، شاتي نروح نشوفهم نتعرف على الناس نتعرف على البلاد نشوفها قدام عيني نشوف الناس كفاه راه عايشة كفاه راه كذا كفاه راه تقرا كفاه راه تمشي كفاه دور كفاش تاكل، الاكلات الشعبية تاعهم وعادات وتقاليدهم.